Ma ko se aipota arakaekae va apo musica reta, amomora no añae kua oe oi kua añe rupi ramo oe va reta, erei ma ipora eh ayapijaka vaera eh o ma ñima ñima reta re, ñima ñima reta re ma se sekirei ayapijaka jokua ma ipora